Bueno, parte que sea kuu ja kaayo kuu ja nani motor principal jo ku carro ee ja kuu todo ntele ja ku olambi ja voi nuu ka sa´ayo arrancar luz ja nani cajuela yoda, jahi inii, techu ee todo ja nani ja konchuku ini carroo ka ee kajotion yua ku ja na nani in carru ja kakasa va´a nayuu kajini.